أكثر شخص كان له تأثير كبير عليَ هو والدي أبوي لأنه كان دايمًا ي يدعمني في كل شي، حتى أجل أجل أجل الأشياء اللي أسويها كان دايمًا يدعمني فيها، ويكبرها ويكافئني عليها ويجولي إني سويت شي ما حد سواه في الدنيا، عشان كدة أكبر داعم ليا في حياتي كان أبويا.